चीन को कल्चर जो है बाकी जो पुरानी परंपरा हैं बाते ज्यादा कनेक्ट है। जैस के चीन के कल्चर में फैमिली फैमिली वेल्युसेय काफी ऊपर रखो गयो है। और मा जो है चीन के कल्चर में कलेक्टिविज़्म पे ज्यादा जोर दयो गयो है, मतलब के इंडिविजुअल अकेले आदमी ते ज्यादा एक समूह है ज्यादा मानो गयो है। और महँ जो है अनुक्रम, यानि हायार्की के लिए काफी ज्यादा आदर है फेसे कल्चर पे हू ज्यादा जोर दयो गयो है।